Mariena rogula uaba, mariena rogala alo paparataim buburu pe kaisidia niotolai pe lao. Pe irudia ela laa ta iruwaida mari ena rogula. Ini kain pe au boboalai, paparataim taupe ka kara ela kokomu pe karatio io aurogau io mari rogala ta peka alo paparataim pak totoridia. Roga elai inikain patalo roi pe kaisidia au mako pe soladiama roi a patalo pe soladiama pelama aboaboko toria, waini ela. Papakoai tuna pe matate, mari auru marotoala taulo e podo paparataim roga taupe kadaia dapaua nida adana popoko elai popo taupe kadaia elai mari kuru ogara pe papagiela kasi wasala pe anidia. <hesitation> paparataim nida ela mari, paparataim mari lai papara mari ela pokakadadia taupe palo lao elai aikala are rogalasa pe kaisia atuna pelo tupaia aiba. Ela tapuroga ela misamisa kain roga, papara au ko auboboa diaisa dipa be. Papara pidani dipa o karoa-karoa-karoa lago roga dipa alo aiba aka dipaukai alo. Are papara umano au makoai papara torola sakai taupe kai abeia ela wain ine palo ukau wain saka pa dakia palo mate waini kasi elai mari rogala ela misamisa roga papara nalo au, mako dipa kaisia, papara gave dipa ama kaisia, misamisa kain patalo dipa kaisi rogo dipaka alo. Ela wasagula roga tadapaua kai alo paparataim tadapa kee mari apuku magu pekoia, kee tagu lao ela aikala. Ela paparataim roga dapa papagi, dapaua ia torolaii matau tape sosokoto ma ena eh mani rogala a ataena, oh anua taupe bola ma paua ena mari eh kain rogu eh roga ta alowainasala. Madomalai pirite elai roga palopalo pe apoduko rororupi pe rogo are papara kain maari ela rogadia ma paka kakada. Taupa marualasa ma rogula pa kadaia ela paparataim ela wasagula au sakai nalo dipa roga, adina roga ela roga ela roga gesi tara sai gave ionidia dipa alo atoro. Tadi alowaina adi nidapa ka ataisada, laa sa ataisalato, ela kasi roga ela wasagula roga elai kee mari roga elai kakalo soma. Ma ine tibou mapaka aloa ine ma ekoaiasa mapa oloa amini ekoala kasi ena rogu mari ta alowaina sala. Pe tape abokowaina an kiau tape irua ma ine paka atai wasagula papara roga mapa kadadia papara aiakala. Papara dapau ta mari, mari papara kain mari elai torola sakai tadi roro gasadia. <hesitation> manikau tara sa roga sakan tadipa aloalai roga taupe abeia ma saka polo dakia. Ela wasagula torola sakana kasi elai atai sadiato, na mari na idakain mari mu atai. <hesitation> maromagara-maromagara dapaua au elai kee maromagara anamaru tereauma. Ala kasile, ma kakadela nalo dapaua, tape roga tape ukauela naki ela pe totoburu saimalaela e. Sia-sia-siamela ani posa aka nakia tape dakia ma string akasa misamisa alaolo mampa aloina, iala pa nasia. Mari dapau mari ela, dapaua mari ela na mageala kakata ela au bobolai aka sale pelo apodoela ela wasagula, misamisakain mari. Papara ela roga dipa alo papara elai au kopeladia, pidiania, aubaladia dipole roga nalo, so elai ma roga, dapau ma roga amini eh kiau pe irua waini. Mari wain pe poposa wain nida elai dapalo kasi elaiasa.